Iyato ke <hesitation> deng berkeluargamu <hesitation> supaya bisak masai <hesitation> apa iyatunkubene mua ni wedding to kabu-kabuto. Haruski anu, <hesitation> nainappa di tanaiki yakedena uraiki te bene na disarai urai dulani ki <hesitation> duka to mai keanui te na wedding dijama totumai magagasa apa mai mak mabicara maruta. <hesitation> Magaretta bisai paessu tumae to bene keanui kita toane wedding jama tumai weng inu tumane minum minuman anu keras. Opomai to weneng bisa tu <hesitation> di anu tampei tu jamanta kita to mane pake pakande tu wene apa mai anak sela yatu bene tugasnya tu sebagai bene kebuk ke anu. <hesitation> Jabanua tumae mannasu, pacing banua sela sayapi tumae bisa maboltu anu to berselingku to bene tena wedding. <hesitation>